Re mcheba' nke ma' zyn aa- le tiemp be jwa'n mbi tiemp be'ba, re jwa'na dib tiem ya le ma' nke zyn za ntop ma' jwa'n nchama', le ma' nke lob mbez xa, nzo ro'a ne nde xima' re la'y re la' yebei' re cho kuanza jwa'n ndexi ma', nte ma' ned jwa'n cha ma', mbay na za or nar- nar ma' nryote re ma' nda ma' nde kuan ma' jwa'n jwa'ma' le ndenu ma' re jwa'n nabire xa nak la'ba cho kuan xo re ma' bixa ncha zal ma' nche ma'y ze yepa ma' ndob lad ta ma'za tamod nly ma' gan nche ma' che le re jwa'n lis'ma, nto pema'y re len lis ma' bro jwa'n ntopema' jwa'naza nchek dib tiem be yi'za, zyana nryod ma' le ma' chole nit izyo mbay nde yi na nche yi ma' jwa'naza nto'u ma' lisma'jwa'na benta ncha ma' len nzy ma' dib tiemp jwa'n be yi'baza, le leta' bes nryo ma'za lud za nde be'ba zya benta' nryo ma' ntema' reta jwa'n ntom bima' len lis ma'za ngote ma' re jwa'n ya nakinta ma' tamod nke re ma'ba zyn.